Nakke injo biasa punna <hesitation> sesse'a injo ku sakring biasa todo angnginung <hesitation> ile perestamol nampa nakke nu punna tau <hesitation> sesse' a nu tala mainga nakke lampa ri nu dinging-dinging a sanging nu tampa-tampa nu hambanga injo ku mange-mange i supaya mari-mari to' injo anungku <hesitation> sesse' ku mange biasa injo punna se' a biasa to' biasa todo' ammore a nampa inni susana inni punna ammore ki, ka appada injo nu riek ni sumba injo lalang ri kakmurunga nampa nu sessa ki la'nyaha punna ammore ki injo pakunjoang a balloang i ni sakring ta'roko-rokoa daripada ammore ki inni morea inni hatang todo anunna ileang na mingka nu riek ja ile na iya do nakke injo biasa punna ku ilei anungku more ku ka biasa para-paramex ku inung nu lohe-lohe tojji bua-buangang na injo anua <hesitation> ile na injo <hesitation> anua morea riek todo pole nu ile battu ri bohe-bohe ku nu pada tokji ere ni sapui bede kakmurung a injo na mari todo' mmore mingka lumayang todo' injo ile pakunjoang ka nu lassiri todo paka ammari mmore in-injo kanre-kanreanga injo nu paka ammorea paka se' a Nu lohe to' bua-buangang na injo kanre-kanreang pakunjoanga, riek to' nu tala nganu nu' minnya a nu-nu liba' tanning a ka injo mi nakke nu tala nganre mo nu pakunjoanga nu tanninga nu minnya a tala sanna ma nganre ka pasti ammore a punna nganre a pakunjoang makana injo punna <hesitation> mmore a biasa a nginung <hesitation> ere hambang, nu ballo-ballo to' kusakring yang jelas nu talia nu tanning, nu minnya a, tala maing ma nganre nu pakunjoanga